أول شيء أفك المصباح القديم، وأنتظره شوي لحين ما يبرد بالكامل، ما ألمسه عشان أتجنب الحصول على حروق ،ثاني شي أوضع المصباح الجديد، وأستخدم مفتاح علشان <hesitation> أوظعه بالشكل الصحيح، من غير ما ألمس الكهرباء كذا أكون ظمنت سلامتي.